عندي يمكن سبعة أزواج نعال كل واحد حج مناسبة، عندي بعد ثلاث طواجي منهم واحدة تراثية والباجي للطلعات، أما النظارات الشمسية عندي يمكن أربعة أو خمسة، واحدة للشمس والثانية خفيفة للنهار وثلاث للمناسبات الحلوة.